Ilay bisikileta izany raha ohatra hoe ilay faritra mivelatra indrindra amin'ilay bisikileta an, ilay atao hoe "cadre" izay hoe mitazona an'ilay izy iray manontolo. Dia misy an'ilay kodiarana aloha sy aoriana. Dia misy an'ny misy "rouages" eo amin'ilay kodiarana avy aty aoriana dia misy "rouage" anakiray eo amin'ilay atao hoe "pédale". Dia ilay mampiaraka an'ilay "pédales" sy ilay "rouages" an'ilay kodiarana aty aoriana no atao hoe "chaîne". Dia rehefa rehefa alefanao izany ilay pédales dia lasa mandroso ilay kodiarana. Lasa mandroso ilay bisikileta.